O'zimni tinchlantirib ruhiy <hesitation> va <hesitation> stressga o'zimni <hesitation> tayyorlab olaman va ilmiy tadqiqotlar bilan shug'illanaman <hesitation> yer bilan aloqani tiklashga urinaman.